Quiooꞌ mayuuꞌ na cwiwiꞌnaaⁿyoꞌ quia na cwintꞌiaayoꞌ chiuuwa na cwilꞌa ntꞌomcheⁿ quiooꞌ ndoꞌ nnda̱a̱ nlaꞌno̱o̱ⁿꞌa na ljoꞌ quia na cwintꞌiaaya na nluiiñe cwii casondye oo cwii snom na cachjooñe majndye jooyoꞌ cwiwiꞌnaaⁿyoꞌ na ꞌoocaꞌyoꞌ, cwiwiꞌnaaⁿyoꞌ na nnto̱ꞌyoꞌ na nlcwaꞌyoꞌ ee na cwintꞌiaayoꞌ chiuu na cwilꞌa londyeeyoꞌ majoꞌti nnda̱a̱ nntseineiⁿ tsꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿ chaꞌ na chuiiꞌ na ñjom tsꞌom jaula jndyeti ljoꞌ na mantꞌiaaⁿꞌaⁿ na cwilꞌa nnꞌaⁿ mati mawiꞌnaaⁿꞌaⁿ na nntsꞌaaⁿ ndoꞌ hasta nnda̱a̱ nntseineiⁿ cwii chuiiꞌ cweꞌ tomti na mañeeⁿ na cwilaneiⁿ nnꞌaⁿ joꞌ chii cwilaꞌno̱o̱ⁿꞌa na quiooꞌ cwiwiꞌnaaⁿyoꞌ na nlꞌayoꞌ ljoꞌ na cwilꞌa ntꞌomcheⁿ cweꞌ tomti ñequio na cwintꞌiaayoꞌ na cwilꞌa quiooꞌñeeⁿ na ljoꞌ.